أظن إنى راح أختار فترة الطفولة تبعى ، الحمد لله أنا عشت طفولة مرة سعيدة <hesitation> فى ظل وجود والدى الله يرحمه ووالدتى الله يحفظها <hesitation> بعتقد أن هذى الفترة الوحيدة فى حياتى اللى ما كان عندى فيها مشاكل ، فالحمد لله عليها لحظة الطفولة.